Lilindraza mampiavaky an'Araby saodity: Aminy fivavaha isilamo noho ñy fombafomba arapivavaha, ñy fivavaha silamo no fototsy ny ñy fivavahany ñ'olo an'Araby saodity ao, manahakan'izao ñ'olo ao mizilimany avao iaby, ñy fanaova ndrozy ñy hajy, fombafomb'eo manandanja aminy ñy fivavaha ndrozy mizilimà ao, ataondrozy isantaoo aminy ñy fiaviany ñy hajy mizilimà, manahakan'izao ñy fanaova ndrozy ñy ramadany, ñy ramadany vola masy hajandr.